Izy kôfa le mahandro kabaka regny igny ndreky nefany hoe te hanao hoe ho tsara izy nefany le vôla somary helihely, <hesitation> izy kôfa le mahandro azy igny atatao ampiampiagna le episipisy le mampatsara azy, aveo aminjay <hesitation> ôhatra le mahandro feliky regny igny ampiagna ôhatra tongolo ley atao menaka mahetsara fô izy amign'igny.